Tere an ɗok, tere an peleu, tere angbonong, tere an peɗau, tere anfwat, tere an pattiranmundi, tere anpattirapeleu, tera, an pirpiɗau, tere an ƙonvoi tera gbummo terar are ɗoƙ teran are peleu.